Për lavé la roba a man ti deve büté tüta la roba ch'a sia dë l'istes culur ënt ën basin, ti büte l'eva cauda ëndrinta cun dël savun, mei për ezempi duvré dë savun dë Marsiglia, parei almenu a da pa dë prublema a le man, ti sfreghe ënsema la roba pian pianot, pöi ti campe via l'eva e pöi t'lu rense suta a l'eva curënta